أعتقد أن الشعر <hesitation> له صلة <hesitation> بالعصرالحديث لأنه وسيلة تعبير قوية ومؤثرة مهما تغيرت الأزمان. الشعر يعبر عن المشاعر والتجارب اللي يمر بيها الإنسان <hesitation> سواء كانت حب، حزن، فرح أو حتى قضايا اجتماعية حتى بالعصر الحديث. الناس يحتاجون يعبرون عن نفسهم والشعر يعطيهم مساحة لتفكير والتعبير بطريقة جميلة وعميقة.